Raha zaho alongany an-dragno anh, fagnanaovako mofo anh de alaiko alongany ny lafarinina afangaroko rano anh de raha ohatra ka hoe tiako ho mamy izy de atako siramamy anh, ataoko karbônetra anh, de kapohiko akao de alonako akeo izy anh mandritrandritran'ny antsasak'adiny akeo anh de afanaiko endasiko i- afanaiko menaka de endasiko am'zaigny izy.